जश एबि छतरी रे म गाडे। टी से मुके ता लग होंदे ता अलग बचंदे से पड़ी ली। जा लाग काहात्रे डांगसे होले। या कहत्रे को कवर अपदे रो, या सिदि रखले से जहदी, जहदी। त शुद्ध शुद्ध भीजदे पानी ली।